والله إذا كنت بزرع الطعام إللي باكله، راح ازرع <hesitation> ال <hesitation> الرو وطرقة زرعه، إنك بتجيب حبيبات الرزز الصغيرا، وبتحطها في الأرظ، وتراقبها، بس الرز يعني يحتاج مياه كثيرة، يعني عشان ينزرع، يحتاج كمي- ماء- مياه بكميات غزيرة جدا يعني، بس يعني الرز من يعن- أغلب الناس ياكلون رز يعني، <hesitation> هيا الأكلة المفيدة.